Ngomi o pola moi mi rua mia bahasa kaduga bahasa laba kao bahasa ai ngopa ai dunu ai ngopa sinoto de ai dunu moi ngopedeka jadi mia miruaka mia bahasa kaduga bahasa laba.